مرة شفنا مفتاح طلع مفتاح يفتح كل الابواب يعني مفتاح جوكر واحتارينا اش نعمل بينو وفكرنا فكرنا بعدين انو لقينا انو نفتح بينو البنك او مكان بينو فلوس نفتحو وناخذ كل الفلوس بس كانت فكرة سيئة.